أكيد بكون أحب جدا أخلص من الفقر, لأنه يأثر على حياة الملايين ويخليهم يعيشون في عناء, وفي نقص من التعليم والرعاية الصحية, لو تخلصنا من الفقر بتتحسن فرص الناس في الحياة, وأكيد بتزدهر المجتمعات بشكل عام, وجميع دو- بالأشيء راح تتغير.